Vixna tenajanchí, na na kulonta'a naxhinchi no refri <hesitation> or, na nakova'a comida nakova'a kayelo kaxo. noyuu ndekuchivii, xhinalonta nadinchi refri <hesitation> or na'a.